अन्ग् न्ग्ë दन्जे से सोम्नि प्रए अन्ग् न्ग्ë नुन्ë म्ëन्द्ëन्ग् न्ëन्ग्से सनिय एकेलोगे तबबिद रोन्ग्ज बज तये मिनिकुक्सि तग सिन्ë। गिले नै होक्, न्ग्कम्ज नै होक्, रैलेले नै, मिनिले नै, मिनिकुक्सि तनेको अन्ग् न्ë जिबुर् मोज म्ëन्द्ëन्ग् अन्ग् न्ëन्ग्से सनिको नै ननि हेइ। जिर्ëइ न्ëन्ग्से र द मिनिकुक्सि तये दुन्गोन, बिजिन तबेत, मल बब्ë येन य्न्ग्त द कल्लब कव् सिन्ë न्ëन्ग्से नि गिजिर्ó हेइ। जो जो गिले न्ë थन्ग्, न्ग्कम्ज, त्सैकिनि प्रोब्लेम् त्सैकिने म त्सैकिने सोल्व् कल्लम् लै। सनिजेन्ग् बर सिन् बुजि लै गव्सुर् सनिको है। अर्र म्ëन् त्से जिबुत् इम्पोर्तन्त् कितज बै, गव्सुर् कोनो न्ëन्ग्से सनिय है, अग्बर् एन्त कज्त् फोरेन् योहै मोदोत् कल्लम्। हेल्प् कल्लन् मदि न्ëन्ग्से रओगै लन्ग् न हगन् जिबुनोहै, सनिजेन्ग्। म्ब्रै मल ब नन्गुतो सैमोहै मोदोत् कल्लम् लै सनिजेन्ग्। म्ब्रै न्ëन्ग्से र जिरेइ, तुन्गो सनिजेन्ग्, अन्ग सन न्ëन्ग्से र बिजिन बिजिन म जैन अग्बरि लन्ग् न हतेन् जिबुनोहै।